Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya enuanom bɛyɛ eduonu asen dɛ mɛy- ma nko mɛyɛ ɔba saintsir nye dɛ ewɔ enuanom bebree a ɔdɔ wɔ hɔ, moboaboa mo ho, ahokyer mu no oyi boa oyi na oyi aboa oyi, menny- wankotsee nnhu dɛ eyɛ ankonam. Asɛm bi na aba a mo nyinaa mokyɛ, mohu dɛ oh asɛm yi a aba yi ɔwɔ dɛ hɛn nyinara ye- yetum susuo m'. Memfa ne dɛ m'awofo mpo fi mu a, enuanom no oyi de kakra ba, oyi de krakra ba, asɛm bi na esi fie aoyi de kakra ba, oyi de krakra ba, oyi so de kakra ba. Naaso wankotsee a na wanko gyina yɛ biibia a. W'awofo yar wo hia biibi ne nyinaa wanko ɔba ne dɛm a ebrɛ nna afei sɛ biibi to wo a na kyerɛ dɛ w'awofo hɔn enyidado nyinara apa, hɔn ase ahyew ntsi mɛpɛ dɛ menya enuanom bɛyɛ eduonu.